मे महिनो हो उत्सव आनी एककल्पताचो महिनो आसुना, वसंत ऋतूचो शेवट आनी गीमाची सुरवट जाता। वर्षाचो पांचवो महिनो मुन मे महिन्यांत नूतनीकरण आनी वाडीचो काळ आसून फुलां फुलतात। झडां परतून पाचवीचार मलतात आनी तापमान उस्ण आसात। अशेंचो हो महिनो अवयाचो दिस, यादस्तिका दिस, सिंको द मायो ह्या सरक्यां वेगवेगल्या कार्यांवळींनी। आनी सुट्यांनी भरिल्लो आसात। हे उत्सव लोकांक एकठण्या हाडून समाजाची आनी जोडणीची भावना वढायतात। उत्सावी वातावरणांगडाचो मे महिन्यांत चिंतन आनी याद करपाचोया काळ। मे महिन्यांतल्या निमण्यां सोमरा मनायतात तो यादस्तिका दिस लष्करी सेवेंत। आसतान मारण पावल्ये दादले-बायलांक मना दितात। आपल्या देशाची सेवा केलेल्या लोकांनी केलेल्या त्यागाचो हो दिस एक गंभीर याद करूण देता।